Yeah, daaŋɔ ka boi ti fu san ugera pet. N makɛ yeti fu boti la sɔ'ɔŋa wuu deebia koo baa ti ba bɔna fu yire puan ti ba dɛna pet bɔna fu yire puan, ma ka ti'isɛ ti sɛla boi wa nyaŋɛ pɛrege fu ti fu tara ba se'em sa'am. Ti ayima tara <hesitation> pet sɛka ti a bɔna bɔta. So, nɛra woo mi la iŋɛ n boti sɛla, ma ka ti'isɛ ti la de tuure ti fu iŋɛ <hesitation> fu tara pet. Fu ta'am pugum tara ba baŋɛ ayima, daaŋɔ ka boi bini.